Naixa naixa iin taikixhí ta kastoin chínchi onre hijo oxa tatu nanion chí ada kiti datakueña dinaño onre keen nayó ta neon tinruyo kuadion dinaño hijo ta ho o on. xaña natoan, ta tu xanikaon na nravaña, taxa kitoyo tu kuadion ta nravaña chí ho o on. na kuadio ña kiti ni kuni ta takuea, nidaño kiti yo kuadion ta na nrava kiti yó tada hay ta todakentuon controlxia tada kitiyo kiti koayo kuadion, akiti kuiyo chí xa kichítu colorjan vichíta kitijan kuadión ta danravónña ta kitixó kuadion ta danravonña kiti yo kuadion ta nakamonñata yo'o vachitu iin flecha, ta onre hijo kitiyo ta ho o on. kito otu nino yo'o ta kuadiontoña nadama ñainga xhó ta iti otu nino'o yota xaña chokuinxá onga nguan ta yo ta xa ho no kan ho o on letra yo ta xa na nra tachía kuan tá dikan dikani ta ku kutuan kuaón ngutuan kuaón ta inki inki ta nrita ko danruvion tu ña xaña kovia ta xa koia ho o on. ni iin kue.